بانک یو داسې ځای دی چې خلک پکې خپلې پیسې ساتي، پورونه اخلي، یا پیسې لېږي. بانک د خلکو پیسې خوندي ساتي او هغوی ته د اړتیا پر وخت پور یا قرض ورکوي. خلک کولی شي له بانکه کارډ واخلي، حساب خلاص کړي، یا له نورو سره پیسې تبادله کړي. بانکونه د پیسو د ساتلو، انتقال، او پور ورکولو لپاره جوړ شوي دي.